Raha tsy diso izaho dia malaza amin'ny resaka fagnamboarana paty, dia resaka divaigna izy izay. Io ihany zegny raha tadidiko fa tsy mahay ankoatran'izegny za.